کله چې سپیکر ته برقي سیګنال ورسېږي، یوه کوچنۍ فلزي ټوټه چې کوایل نومېږي خوځوي. کوایل د مقناطیس ترڅنګ ایښی وي. نو کله چې خوځېږي، د سپیکر مخکینی نازک پوړ، چې ډایفرام نومېږي، هم خوځېږي. دا خوځښت د هوا څپې جوړوي، چې موږ ته د غږ په بڼه اورېدل کېږي. هر څومره چې دا خوځښت ګړندی یا قوي وي، غږ هم همدومره لوړ یا توپیر لرونکی وي.